Wape ushauri mchaa, niufurie minyaule, manya kuhagire haghire ikuwa. Henaicho muundu muthima wochicha mbutho hulughughire mosho naona kunauthu uwighire mcha. Henachio ukwaleha uwike akibaa, yaghekughenja ukikua netho ushauri nilefumanya niufurie kumka kuwia kumanya kuhaghire naikuwa. Vaha kuravikie khaa akiba kawe kughenja ukikua. Mfumo usiache vaha mnu na kilo ukishauri uroro kumanya ushauri uvika fia ujiandaa kwaaghire nahiyo ikua <hesitation> niushauri navaurecha.